In va̱ nyenda̱l kang dər pa̱ byen pa̱ makmak te, mi yenda̱l ka̱ ipin te mi chal inan nva̱ngva̱ mi chal inan te mi fa mi nal ìwu mi gba̱l ka̱ nal ìwu te mi re nung u upo mi ká̱ unang ká̱ ogənang mi te mi gba̱l nva̱ ta, te mi ɓan inok iga nda ta ivəngva̱ mal pa̱ n nəm ka̱ nzhi after nvəngva̱ n gba̱l va̱ ta, te mi fa agbwai mi ya okpa mi i təm ìsu i nnáp ataɗi nka̱mshi nggo te mi ka̱mshi ova̱ ka̱ oga asa̱l- wu pa̱ ɗóngɗóng kpa, a yà pa̱ ka̱ ashe oga iva̱ ta pa̱ chichat n nəm kang mmayi ká̱ aranggang nggo i ga i nənəm kpa te, i le i ɓa nzhi i ɓa i ri iya̱m nri iga alum i le i fa i ga lung iɗak ida i nəm nsal nro ka̱ ashe oga iya̱m ta pa̱ chichat niya n nəm n ka̱mshi unəm va̱ ɗom pa̱ mma ka̱mshi wò ka nda ta inagan nda ta te Nda ngga nda te a chang ka̱ mi pa̱ sosai a ji oga nda nro ji oga iya̱m ta pa̱ chichat. te, ka̱kul ntəm anəm ta̱ pa̱ a ka̱mshi uwanwò uwuwan va̱ kà̱ mwo nka̱mshi ta uza̱ aiya a ka̱mshi nna kpa, a yà pa̱ oga iya̱m ta n fa kang n iyà nnəm ka̱ ashe nra pa̱ nzəng te mi dər nna ka̱ nda ta nyenda̱l ka̱ awo ari anənna̱n nəm oga iya̱m ta te, mi yà unəm uga chang ìgwak kpa ka̱kul pa̱ atak ntan te oga iya̱m inyà n nəm nka̱mshi onəm, nəm nsal ká̱ okpa mi nka̱mshi ova̱ ká̱ inok, i le i ɓa i ri iya̱m, i le i ga nsal, i ga lung ìɗak, i gba̱l nlung, i nəm azul, igba̱l nəm azul i ga nzhi i ga wòr izər i fa i ga aranggang aga alum atartar wato nna arurong kenan te alum atartar nna ta a yà pa̱ i ga i təm ìsu iga arurong Te atak la a kur nra nda, te i là nlyan owan yi udanggo i kpan asa̱l nzhi wò iga tar i ra ka̱ apal iya̱m nra iga chal inan te i ra ka̱ apal iya̱m i ra yar atak iga ntán ka̱ ɗi te ɓu ɓan ka̱ ɗi ɗi atak le tán u wong ukángkang ka̱ ashe onəm uga irirì, te ɓu chal inan nva̱ngva̱ u gba̱l nchal inan ka̱ nɗaktak va̱ mmaɓu ká̱ te ɓu fa ɓu re anung ubaba ɓu ká̱ unang ɓu, ogənang ɓu onəmgbak ɓu pa̱ chichat ká̱ oɓwakan ɓu, te iya̱m inənəm iro nnà yà ka̱ nzhi nggo te, ɓu le ɓu nəm ka̱ ɗi ɗi wan ta nnà ka̱ ashe oga nra kang u inya u nəm iya̱m va̱ u ɗom pa̱ u nəm u iyà u ka̱mshi onəm va̱ ɓa ka̱ asa̱l ɓu pa̱ u ka̱mshi ova̱ te n dər pa̱ ka̱ nda ta te nda ngga chang ìgwak ta ka̱kul pa̱ u yendal ukangkang, u rwa ka̱t kuma u inya u na nka̱mshi onəm va̱ ɗom nka̱mshi ka̱ atak ɓu á.